Agar tushlik uchun besh daqiqa vaqtim bo'lganida tez va oson tayyorlanadigan taom tanlayman masalan birnechta tuxumni olib amlet yoki tuxumni o'zini qo'vurib yeyishim mumkin.